A taba beera rakaha toro paku ana a popo teara repa mataa vaan, a vasisio, haihai, pate kiu. Eve he a vasisio rakaha a taba beera. Be hiki nana ta vasisio, amaa meha taba to rake raara tea paku tea va mataa bona popo sar ante haana tea tapaku. A vasisio a nakaha koa a taba to kahi paku nana a popo repa mataa, suku voen bean visisio haa nom e, ean sa ante haa nom tea haihai eve. Tea maa vaan teara be rake nana uninteligible beara rake rara tea paupau o kaku popo vai to tei raara, eara toro taneo tea vasisio, murinae amaa meha matapaku vai va tea va haihai ore pa noma. Haihai hee, paku vamataa nia meha si aba. A va haihai he a meha taba a beera rakaha. Bean rake nom tea paku a taba ean haana tea tavusu voen to matmatana vo noman men tabae, bean rake nom tea paku a taba a meha si aba me na tei minana bona sue teve me tea taba bona. Bean rake nom tea paku a taba ean koa pehaa, sa, taba bona sa ante haana tea tavusu voen to matmatana vo noman men tabal, bean rake nom tea paku a taba a meha si aba me na tei minana bona sue teve me tea taba bona. Bean rake nom tea vasun a inu, ean kahi rake vakisiu bea meha si aba re noma, eove repa he vuan to naono to kahi paku noman a inu repa sun tea vuri va tea vigu bona inu, ei bea aba bona vasisio nom avuan. Bea hiki kaen taba bona saka ante haana tea tavus. Mamihu taba me na tei koana tea vakokona teara, to vakokona vavaha vo raara beara rake rara bea popo teara re mataa. Eara toro 'saenis' eara toro paupau o vakokona teara ae have to tara muraara a maa taba to tapakau nana. Eove to kahi paku nana a a popo teara pa tapau orepa hiava pete maa. Mene tabal, bean rake nom tea paku a taba ean koa peha, ean sa o vakokona tean tamuana koa, sa ante haana tea paku bona taba repa mataa, mene tabal to tara nunom an a taba, sa vapeha haa minana bona have to tara minea meha aba bona a taba 'so', bean ean toro hivi pete o vakokona tea meha aba pete na tara vonaen ei, meha aba me na tara vomaa naenei. Mean toro gono vakokona tea maa bero aba to kahi haihai nom avuan tea paku bono peho vakokona ean pa gono koa amaa aba vai amaa mataa to kona vomom an voen to kahi haihai nom a vuan. Tea paku va mataa bona taaba ae va tavus va mataa bona taba to pa rake nom an tea paku, ean pa gono koae. Frau, gono amaa vakokona mataa tebena ean pa taneo tea paku amaa taba. Peha taba me to paku nana a tei teara repa hata, a tavaan va tea binin. Na bero rakaha rori. Bean rake nom teapaku a taba mataa, eori pa taneo tea moroko, moroko eve he na toku voraen ei tea taneo tea rahi hiava maa a popo teara vaan, eara toro bea peha taneo, tea haihai e. Be hiava, be taan pa tei vaevuru teo hum tokatoka vai to ante vaha nae tea haihai ama raara, eve pa haihai pete bona meha ore pa paku vonao enei ante bea kavara raara, a popo teara pa tapau, a kavavara raara pa tei va mataa. Ean toro goe tea tei meo kaku vakokona vai o hata, vakokona va hata nia si meha aba to. Rake vatavus va mataa batana bona popo bean taneo pete nom tea tei meo kaku vakokona bona ean toro goe. Ean pa toneo tea vakokona voen ei, "eh, a otei pa paku voen ei, naa me na ante nom tea paku vo tebona," ean pa taneo. Goe tea moroko, goe ol bunobuno tean ere moroko. Be pa tapaku voen ei, ore pa va tavus bona popo teve a mataa, a popo teara vakavara a mataa, ean peto toro butata tea kiu vakikis, ean pa tei teo, peha tokatoka vai eam pa no tei tea peha tokatoka koa ean pa taneo tea haihai. Mena maa ponis va tea vaan, kavara raara to kahi pate gae u. Mean toro haihai a si meha, suku bono hum vai, bean koa peha tei nom enoi gina, bea peha taba tavus, kavara na mamihu tayaan kahi tara vonom tean. Ean to kahi gono nom mani ponis. Tea papana va tea haihai. Ei bean goe vonom tebona, bea tokatoka tean pa hiava vaevuru vaan, haihai gunaha mee rima a maa meha tavaan. Beori hiava nasu, kavara meam pateteiteo peha tokatoka, me bea ma kaku ponis tabae pa tokatoka team pa hiava vaevuru, mea tei va vaan pa mataau me kahi ean pa matatopo vaevuru amamihu kakukaku hanana vai to kahi paku nomean tea haihai tea tara maa ponis vai to to noma batana. Eve he kou, mamihu taba na tei koana tea vasisio, topa sue momohu vuru vo naa isi. Vasisio koa a taba beera rakaha. Bea vasisio tei nana, amaa meha taba repa tavus voen to vakokona vo raara. Ean na ante nom tea gono a vakokona voen ei "naa kahi paku voe a kaku taba vai, eve he bean hikikomana nom ta vasisio tean, sa ante haana tea tavus. Mene tabal ean sa <hesitation> vasisio haa nom a meha aba ean pa rake paku nom a peha taba, a aba bona sa ante haana tea vasisio nikivuan, eove repa noma vaha repa ma teki bona taba vai topa vuan suku voen ean na hiki nom ta vasisio vo teve. Mea vasiso na gono noman tea buaku a papan. Ean na hee ninom e, ean pa gono vahaa nieve. <noise> me bean rake nom bea tavaan vasisio nikivuan, ean toro vasisio komana pete vaha ean, a tavaan repa tara vuan voenei ean na vasisio nom ean komana eori pa taneo tea vsisio niki vuan. Me me sa paku haa vonaen o moroko vai na nao vonana tea peha papana, tea kavara raara to tei rara vaan. Taneo tea vasisio komana e eara, taneo miroho eara komana pepehe amaa meha tavan repa tara voen ei e <hesitation> eara repa tara komana voen ri eara na vasisio komana nirara eara, eori pa taneo tea vasisino. Naa vasisio nia otei ei, a otei pa vasisio nibona otei ei, one pa vasisio nibona otei ei vaan, taneo vai tea pate kiu men tabae a vsisio na tei nana. Ean sa ante haa nom tea kavera men tabal a vasisio na tei nana. Me eove bau koa taba beera rakaha a vasisi. Tea popo nomana to tara vo raara vaan, a popo na mataa nana eve he na tei minana bona maa si vasue me to tavus batana amami kaen, amamihu kaku. Papana me tea popo na vatokutoku vareko batana suku bone tei teara, vata'ato teara mibona maa meha si aba, eve he a taba. a meha taba mee, eara torovakokona <hesitation> have to tara miraara amaa taba. Eve he a kavara raara sa vapeha haara. Have to tara minoman o muana sa vapeha haara. Have sa vapeha haa minana bana have to tara minona meha aba bono munana. Me na <hesitation> to sue pete vo naa? na kao susuku maana bona have to vahuhu voroko ara, men" tabal eara he vahuhu, a pepeha aba na vahuhu roho, sa va peha ha minana bona maa meha aba. Me have to pura vo maa rohan teo kaku vasusu tabal, eve to kahi paku nana ean pa tavus a kaku aba tabal, me ean a aba ean na ate nom tea tapau. Ean sahum. Ean sa vasu haa nom, me bean gono vasusu ean sa ante haa nom tea tapau, ean a aba. Ean na ante nom tea gono vasus, vakokona nie, tara ean pa tapau tea paku a tapau vai to kahi tavus maana vaan tea vaa hiava maa pona popo teara, popo tea meha si aba. kavara raara repa pate tei vamataa, <noise> suku bone, ean ma ante nom tea tei marararae bea meha aba tei a meha aba tea tei miki vuan, tea pate kiu mikivuan, ta haihai avuan, nomana to tei voraara. Ean sa peha koa haa nom ean. Pa rake nom ean koa peha re tei nom,. Eve bau koa. <noise>